في المكان اللي أشتغل فيه يعني أعتقد إن فيه حوالي ست إلى ثمان نوافذ، يعني هالنوافذ تساعد إنه الظوء حج الشمس يدخل بشكل طبيعي، وتجعل بعد بيئة العمل أكثر راحة وإتساع، فوجود النوافذ كمان يعني يسهل علينا التواصل مع الخارج ويعطي شعور بالإنتعاش، فإذا كنت تشتغل في مكان مشابه كم عدد تجريبا يعني النوافذ اللي عندكم?